hafa boðað vinnustöðvun sé flugfélagið ekki tilbúið að gera kjarasamninga við þær lögmaður a s í segir að framganga flugfélagsins sé árás á íslenskan vinnumarkað björgunarlið leita nú í rústum húsa í borginni

á Indónesíu eftir jarðskjálfta og flóðbylgju í gær staðfest er að þrjú hundruð áttatíu og fjögur létu lífið en talið er víst að þeir séu mun fleiri réttur til að rjúfa meðgöngu breytist verði frumvarp heilbrigðisráðherra að lögum konur geta ákveðið að rjúfa meðgöngu til loka átjándu viku en eftir það einungis ef líf móður liggur við eða fóstur er ekki lífvænlegt það tekur kynslóðir að byggja upp traust til fjármálastofnana eftir áfall eins og hrunið þetta segir bankastjóri Íslandsbanka sem stjórnað hefur bankanum síðan Glitnir féll fyrir áratug kona sem náði því markmiði í dag að hlaupa hundrað sinnum upp á Esjuna á einu ári segir að það sé svo gaman að hún ætli að gera það enn oftar áður en árið er liðið henni finnst að sárlega vanti

gott kvöld lögmaður a s í segir það ólíðandi að Primera

borgi erlendu starfsfólki nærri helmingi lægri laun en kveðið er á um í íslenskum kjarasamningum

ótímabundin vinnustöðvun hefur verið boðuð hjá flugfreyjum félagsins náist ekki kjarasamningur fyrir fimmtánda

nóvember niðurstöður úr atkvæðagreiðslu hjá

atkvæðisrétt höfðu allir félagsmenn fimm hundruð sjötíu og þrjú greiddu atkvæði fimm hundruð sextíu og sjö sögðu já einn sagði nei og fimm seðlar voru auðir eða ógildir þetta

er úrslitakostur þar sem þeir hafa ekki gengið til samninga við okkur

verði gerður kjarasamningur fyrir þessa flugliða sem starfa sannanlega á íslenskum vinnumarkaði hin ótímabundna vinnustöðvun hefst klukkan sex að morgni fimmtudagsins fimmtánda nóvember nema kjarasamningar hafi tekist fyrir þann tíma gerist það þarf flugfélagið að fella niður flugferðir til og frá landinu boðaði vinnustöðvun í fyrra Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að slíkt væri ólögmætt þar sem ríkissáttasemjari hefði ekki tekið kjaradeiluna nú er staðan önnur því þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur flugfélagið ekki viljað gera kjarasamning við og hunsað fundarboð ríkissáttasemjara rökin eru þau að starfsmenn Primera

séu á vegum starfsmannaleigu og komi því félaginu ekki við þá starfi flugfélagið ekki á íslenskum markaði

og á íslenska verkalýðshreyfingu þegar sú deila er löglega hafin þá verður unnið að því að stöðva starfsemi þessa fyrirtækis á Íslandi a s í hefur undir höndum gögn sem sýna að félagið greiðir erlendum starfsmönnum nærri helmingi lægri laun en íslenskum við lítum ekki á þetta á gráu svæði við lítum á þetta á þetta eins og þetta sé á svörtu

þetta eru hrein og klár félagsleg undirboð það er bara gjörsamlega óásættanlegt að atvinnustarfsemi sé stunduð á Íslandi með því að greiða erlendum starfsmönnum helmingi lægri laun heldur en íslenskum það bara gengur ekki upp minnst þrjú hundruð áttatíu og fjögur létu lífið í

Palu í Indónesíu eftir að mjög öflugur jarðskjálfti skók borgina í gær stærðarinnar flóðbylgja fylgdi sem almannavarnir segja að hafi verið nærri sex metra há tæpur einn og hálfur sólarhringur er síðan jarðskjálftinn varð við strendur eyjarinnar

að stærð en tugir öflugra eftirskjálfta hafa orðið með reglulegu millibili síðan talið er að borgin hafi orðið verst úti þar er enn rafmagnslaust og aurskriður lokuðu helstu samgönguæðum fáar fréttamyndir hafa borist úr borginni og engar frá borginni

sem er önnur rúmlega þrjú hundruð þúsund manna borg skammt frá talið er víst að flóðbylgjan hafi skollið á borginni af álíka krafti og því viðbúið að þar séu skemmdir miklar og mannfall líklega svipað og í

sem hófst í gær og átti að standa alla helgina flestir gistu á hótelum við ströndina og töldu sig örugga eftir að yfirvöld afléttu

í sandi við ströndina og einnig á götum borgarinnar að minnsta kosti fimm hundruð eru slösuð og hugað er að þeim flestum í tjöldum vegna skemmda á sjúkrahúsunum

hrundu til grunna í skjálftanum og þau sem eftir stóðu við strandlengjuna fóru í flóðbylgjunni óttast er að enn fleiri eigi eftir að finnast látnir þegar björgunarfólki gefst kostur á að leita

í rústunum réttur kvenna til að ákveða hvort þær ala börn verður bæði rýmri og þrengri ef drög að frumvarpi heilbrigðisráðherra um þungunarrof verða að lögum lagt er til að konur geti ákveðið að rjúfa meðgöngu

átjándu viku sem er rýmra en nú en eftir það einungis ef líf móður

eða fóstur er ekki lífvænlegt yfirlæknir fæðingarþjónustu leggur til að mörkin verði að lokum

tuttugustu og annarrar viku velferðarráðuneytið birti í gær drög að frumvarpi til laga um þungunarrof verði það að lögum getur kona ákveðið að rjúfa meðgöngu fram að lokum átjándu viku í stað sextándu eins og nú er með því er heimild hennar til að taka ákvörðun sjálf rýmri en

að sjálfsögðu fær hún ráðgjöf en þetta er hennar ákvörðun og hennar ósk og hún þarf ekki að gefa

neinar skýringar á því upp að átján vikum samkvæmt núgildandi lögum þarf samþykki lækna og félagsráðgjafa til að rjúfa meðgöngu eftir að dómsmál gekk fyrir nokkrum árum konu í vil sem hafði verið neitað um að enda meðgöngu hafa undirskriftirnar nánast verið formsatriði einnig er hægt að óska eftir því að enda meðgöngu ef í ljós kemur við tuttugu vikna ómskoðun að eitthvað alvarlegt er að þá þarf undirskrift lækna og samþykki úrskurðarnefndar sem að hefur þá yfirleitt samþykkt þær forsendur sem gefnar eru í umsókninni og konan hefur fengið leyfi

til að enda meðgönguna upp að tuttugu og tveimur vikum í nýja frumvarpinu er tekið fyrir þennan möguleika þar segir að eftir lok átjándu viku sé þungunarrof einungis heimilt

konu er stefnt í hættu eða fóstur telst ekki lífvænlegt og þar með er eiginlega verið að setja fólki stólinn fyrir dyrnar og þrengja ákvæði miðað það sem áður hefur verið ýmis vandamál eins og

klofinn hryggur vatnshöfuð dvergvöxtur og ákveðin tilvik litningagalla til dæmis

hefur fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eftirlitsnefnd samningsins hefur gert athugasemdir við löggjöf í ríkjum þar sem heimildir til þungunarrofs byggjast á fötlun fóstursins og því var sá greinarmunur afnuminn ég get alveg haft skilning á því en ég held að það að leyfa þá vikum án þess að skilyrða neitt væri lausn á þessu máli í Bretlandi er leyfilegt að rjúfa meðgöngu að tuttugustu og fjórðu viku í Svíþjóð upp að átjándu viku og eftir það hægt að sækja um þungunarrof ef verður vart við fósturvandamál okkar mat væri að best væri að hafa sjálfsákvörðunarrétt konunnar fullan upp að tuttugu og tveimur vikum þau mörk eru þess eðlis að ef að barn fæðist eftir tuttugu og tvær vikur þá er það flokkað sem lifandi fætt barn undir þeim mörkum að þá er það fóstur tuttugu og fjórir slösuðust í átökum lögreglu og mótmælenda á götum Barcelona borgar í dag lögreglumenn sem vildu heiðra félaga sína sem héldu uppi lögum

og reglu á fjölmennum fundum sjálfstæðissinna í Katalóníu í fyrra boðuðu til fundarins

meðal sjálfstæðissinna talið er að minnst helmingi fleiri hafi komið til að láta í ljós óánægju sína það kom til átaka milli hópanna og laganna verðir voru að þeim loknum utanríkisráðherra lagði höfuðáherslu á mannréttindi og aðgerðir gegn loftslagsbreytingum í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hann sagði að loftslagsbreytingar væru að verða ein helsta ógn við heimsfrið og skipulag allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna var sett í sjötugasta og þriðja sinn á miðvikudag og Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra ávarpaði þingið í gærkvöld hann sagði Sameinuðu þjóðirnar gegna stóru hlutverki við að stuðla að friði og framþróun þeim væri hins vegar ógnað af ýmsum öflum innan stjórnmálanna sem veiti einföld svör við flóknum spurningum og hafi í hótunum í stað þess að vinna að

sameiginlegum markmiðum sem hagnist öllum þá sé mikilvægt að grípa strax til aðgerða gegn loftslagsbreytingum

Guðlaugur Þór sagðist stoltur af því að Ísland hefði tekið sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna á árinu í fyrsta sinn ráðið afgreiddi tuttugu og þrjár ályktanir í gær og fyrradag fastanefnd Íslands beitti sér helst

fyrir jafnrétti og að þeir sem beri ábyrgð á hræðilegum glæpum í Mjanmar og Jemen verði dregnir til ábyrgðar engan sakaði þegar öflug sprenging varð í bílskúr í heimahúsi í Kópavogi í dag ekki liggur fyrir hvort sprengingin var af völdum gass eða út frá bruna krafturinn í sprengingunni

var það mikill að hurðir þeyttust af bílskúrnum og rúður sprungu einn var í íbúðarhúsinu þegar sprengingin varð og slapp hann ómeiddur eldur kviknaði í kjallara bílskúrsins en náði ekki upp í efri hluta hans tjón er töluvert tíu ár eru í dag síðan fyrsti íslenski bankinn Glitnir var yfirtekinn að stórum hluta af ríkinu í hönd fóru erfiðustu dagar og mánuðir í efnahagslífi þjóðarinnar bankastjóri Íslandsbanka sem

eftir hrunið segir að erfiðast sé að endurheimta traust það taki kynslóðir tíðir fundir ráðamanna dagana fyrir fall bankans vöktu furðu allir seðlabankastjórarnir þrír á fundi með forsætisráðherra á laugardeginum tuttugasta og sjöunda september tvö þúsund og átta í stjórnarráðshúsinu

ekki óvenjulegt það gerist oftar en þið haldið nefnilega og daginn eftir þann tuttugasta og áttunda í

ja ég myndi nú ekkert neitt sérstakt í það um kvöldið var boðið til skyndifundar í Seðlabankanum og gengu menn þungir á brún af þeim fundi og um nóttina var fundað í Glitni nú er klukkan alveg að verða tvö og það loga ljós á efstu hæðunum hjá Glitni og tíu milljón króna jepparnir eru í röðum hér fyrir utan á bílastæðinu sumir brunuðu á ofurhraða upp að byggingunni stukku bókstaflega út úr bifreiðum sínum og hlupu inn um næstu dyr í höfuðstöðvum Stoða stærsta hluthafa Glitnis voru líka næturfundir þrjá fjórðu hluta í Glitni tuttugasta og níunda september hvað kemur fyrst upp í hugann mikið áfall sjokk og stór vandamál sem voru fram undan sjöunda október var bankinn

yfir og skilanefnd skipuð yfir honum ellefu þúsund hluthafar í Glitni hafa tapað hlutafé sínu eftir að Fjármálaeftirlitið ákvað að taka

bankann yfir viku síðar fimmtánda október var Birna skipuð bankastjóri ég er ekki viss um á þeim tímapunkti að ég hafi gert mér grein fyrir því hvað hvað ég var að taka að mér verkefnið var risastórt og risavaxið og vandamálin í sjálfu sér stærri heldur en ég hafði búist við ástandið var ekkert venjulegt í útibúum bankanna fjöldi viðskiptavina

í óvissu og starfsfólkið líka það var mikil óvissa og óöryggi og þess vegna var

mikilvægt bara að taka utan um hópinn og halda áfram skemmdarverk voru unnin á heimilum ýmissa stjórnenda tvö þúsund og níu Birna var ein þeirra það var skelfileg reynsla en

auðvitað verður maður að sýna því skilning að fólk er að mótmæla og sýna reiði sína

og síðan heimili fólks málaferlum

ekki enn lokið í vikunni var í fjórða sinn málflutningur í aurum málinu sem snýst um milljarðalánveitingar úr Glitni til að kaupa

Íslandsbanki hefur breyst mikið á tíu árum hann er kominn í nýjar höfuðstöðvar rétt rúm fjörutíu prósent starfsmanna bankans eru þar enn tíu árum síðar og hann skilar eiganda sínum ríkinu hagnaði þrettán milljörðum á þessu ári og til stendur að selja hann en hvenær er óákveðið umgjörð um fjármálamarkaðinn er önnur en fyrir tíu árum ríkari kröfur eru gerðar til bankanna og regluverkið er meira en það er kannski ekki nóg það sem ég lærði af þessu er að það að byggja upp traust eftir svona mikið áfall tekur lengri tíma heldur en ég hafði gert mér grein fyrir það tekur kynslóðir hvað áttu við það að byggja upp traust gagnvart fjármálastofnunum við héldum og áætluðum að við myndum vinna það til baka á kannski fimm til tíu árum en við erum ekki komin á sama stað maður lærir það það tekur lengri tíma og það er langhlaup umfangsmiklar aðgerðir dönsku lögreglunnar sem settu Danmörku á hliðina í gær snéru að hótunum sem ekkert varð úr lögregla stöðvaði alla umferð til og frá Sjálandi bróðurpartinn úr gærdeginum til að ná í skottið á þremur mönnum á svörtum Volvo bíllinn hafði sést nærri vettvangi sem lögregla hafði til rannsóknar vegna

þremenningarnir á höfðu sjálfir samband við lögreglu og höfðu ekkert með málið að gera danska lögreglan heldur áfram rannsókn sinni á hótununum en hún er öllu smærri í sniðum en undanfarinn sólarhring fornleifafræðingar í Portúgal eru kátir þessa dagana eftir að hafa fundið flutningaskip sem sökk undan ströndum landsins fyrir um fjögur hundruð árum talið er að skipið hafi verið að koma frá Indlandi á leið til Lissabon þegar það sökk allt bendir til þess að skipið hafi sokkið á tímabilinu frá fimmtán hundruð sjötíu og fimm til sextán hundruð tuttugu og fimm þegar Portúgalar réðu enn yfir nýlendum í Austur Asíu flakið

fannst á tólf metra dýpi grafið í sand og þykir hafa varðveist ótrúlega vel

skipið fannst í byrjun september skammt frá ströndum Portúgals nálægt Lissabon allt bendir til þess að það hafi verið á leið frá Indlandi til höfuðborgar Portúgals

kvikmyndahátíðar í Reykjavík verður í kvöld þar gefst gestum sundhallar Reykjavíkur kostur á að horfa á bíómynd um leið og þeir baða sig Jóhann Bjarni Kolbeinsson fréttamaður er í Sundhöllinni Jóhann Bjarni eru margir komnir í sund já skapa andrúmsloft myndarinnar í kringum listunnendur í Reykjavík máttu vel við una í dag ljósmyndir og myndskeið sem sýna Reykjavík ofan frá eru burðarásinn í listasýningu Gunnars Ragnarssonar í gallerí tukt á sýningunni sést borgin með augum fuglsins og í

þar sem gestir voru hvattir til að þreifa og skoða smakka og þefa listasýningin var unnin í samstarfi við sem rekið er af systkinunum

er ekkert leiðinlegt að hlaupa aftur og aftur upp á Esjuna enda er hún síbreytileg þetta segir Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir sem hljóp upp á fjallið í hundraðasta skipti á árinu í dag jæja Hafdís hvernig gekk rosa

geggjað hvernig eru aðstæður í dag geggjaðar æðislegt veður pínu úði bara frískandi geggjað veður sól og blíða hvernig datt þér þetta í hug að hlaupa hundrað sinnum upp á Esjuna á einu ári það var svona dagur sjötta mars

búin að skrá mig í hundrað kílómetra hlaup í Frakklandi í lok ágúst var að fara aðra ferðina mína á árinu

sjötta mars í svona veðri í brakandi blíðu á þriðjudegi þetta var svo klikkað og verður

á að hlaupa sömu leiðina hundrað sinnum nei ekki svona fallega leið

fram í apríl

þannig að vetur sumar vor og haust áttirðu von á að ná þessu strax í september nei ég var eiginlega búin að sjá fyrir mér að eyða jólunum svolítið á Esjunni en þetta er búið að ganga vonum framar nú er heilmikið eftir af árinu ætlarðu að hlaupa aftur já já ég veit ekki hversu oft en

ég á eftir að fara oftar hátt í fimmtíu manns hlupu með Hafdísi í dag en í leiðinni vildi hópurinn vekja athygli á því að engin

til þess að

verði bætt úr já það hafa fimm hundruð manns skrifað undir áskorun til borgarstjórnar Reykjavíkur

upp salernisaðstöðu þau hafa tekið vel í það og núna vona ég að þau vindi sér þá að veðri á morgun verður fremur hæg átt og bjartviðri en

með austurströndinni fram yfir hádegi víða frost í nótt og fyrramálið en hiti tvö til sjö stig síðdegis á morgun Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur hér rétt á eftir við skulum sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir verður með í íþróttafréttunum Valur er Íslandsmeistari karla í fótbolta annað árið í röð lokaumferð Pepsi deildarinnar fór fram í dag íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætti Svíþjóð í seinni vináttuleik liðanna í Schenker höllinni í Hafnarfirði Evrópa er í góðum málum gegn Bandaríkjunum í

hafa boðað vinnustöðvun sé flugfélagið ekki tilbúið að gera kjarasamninga við þær lögmaður a s í segir að framganga flugfélagsins sé árás á íslenskan vinnumarkað björgunarlið leita nú í rústum húsa í borginni á Indónesíu eftir jarðskjálfta og flóðbylgju í gær staðfest er að þrjú hundruð áttatíu og fjögur létu lífið en talið er víst að þeir séu mun fleiri réttur til að rjúfa meðgöngu breytist verði frumvarp heilbrigðisráðherra að lögum konur geta ákveðið að rjúfa meðgöngu til loka átjándu viku en eftir það einungis ef líf móður liggur við eða fóstur er ekki lífvænlegt það tekur kynslóðir að byggja upp traust til fjármálastofnana eftir áfall eins og hrunið þetta segir bankastjóri Íslandsbanka sem stjórnað hefur bankanum síðan Glitnir féll fyrir áratug kona

sem náði því markmiði í dag að hlaupa hundrað sinnum upp á Esjuna á einu ári segir að það sé svo gaman að hún ætli að gera það enn oftar áður en árið er liðið henni finnst að sárlega vanti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

uppfærður allan sólarhringinn verið